Ngiveli mwana mta kuvetre shekuyo akwa truveenda mtremeni bila mringa shekuyo akambesa ukafata maisha haihaa le uveeshi undusha na weeshi na kilamndu ngambesa kaasho ngeshiilima, ngavesa ngakuiya hondee, kang'ama naengamsa ngavesa makaeshi ngambia <hesitation> shekuyo, kangvesa uchiya kumecha ngambia haaya shekuyo kanmbesa umemanya fe hera itambaa truvetre matambaa alya he uliya soko, tukeera tukasooka trukeenda mwai kanvesa kaindika le u- u- ukalolya shandu ngatrema aatri, fyao ni fyasha kang'ama wewe nndo we shiira soko sa mboni ukashemsha sikava iremwe naani nkashemsha soko silya iriinjya, sikameemeva irinjya leu trutre si hoolie kabisa utreete mafutra utetre choose fo se holya tweikya ibakurini, ncho chao cha motru tweeninga maisha ha amotru ya keendelia ngammbi sava sav bibi. bibi akauchya trukeenda, trukasha trumeeme uya <hesitation> trane buriee ngambesa ehe bibi atenshiyo fo kwa mburu kuli ktra ngambesa kuli kushya, ungulia fomasao umeshoka nga'i ng'ama we heiya sari ngambia haya bibi, ngakaa na bibi kangiiya nnde maru ah msheengwa nga- ngane ngane bahua nganndo trule nyo Ngammbesa umemamnya ife maendeleo chaocho ncha mndu eringa wakati ulya utretee uweso kabisa chao choochi kitakiwe kile wakati wa nnjaa. kangivesa ini ngaamba atro we venya truka venya truka torshia kati kati kutri tukaikya kamba fo ka- kwa motro trukaakya fo kutri akooma makafi akava makafi, kaindika makafi alaya yakameshike ooma le neichya soko rikoni kanvesa trukoree ah makafi au twre kora makafi au soko nduuhu sho la makaeshi, ngammbesha bibi sho tukore tiki saa chooshe twe manya ilyaa kaamba utrasengete utamu fo turie tukore nndo linu tukore makafi linu tukafua haya tukaikya soko rikoni trukaichya makafi dooka ya soko. soko sikameeiya tukaikya fo makafi na makfi yeehiya, makafi ukakolya mafutra kwa mbaali weeikya truleve ikya na mafutra afo hata utrete we ukariiya tiki, tukaria irembwe likooma troo irembwe ikamooma leu twre isengetria ibenseni twre ikya homba hatr etre ndoo twetre mesa sha dakika hioyi fo so tweeikya ndooni dooka atri isinia lo, trukaikya tukaliko- tukalitrengenesa irembwe likava sha keki trukameikya sha keki le trukaikya haly ana kishuu Ife umesha mtremeni umeshoka uktrumbua kipande ukasanda na mringa ukasanda na mringa ukanywa. ukamenywa kutro kweli kasi se ruundwa na nshaa tolo kwetre umbe yo maruva tena yalaali fo trukeenda tukasika, maruva aah masike twredua siagi, treukasika trukasika trukasika trukaduamaruva trukaamba akaindika maruva aaha kila mndu aduve kikombe bibi akaamba kila mndu anywe nusu nusu, trukakuta na irembwe kwetre nshaa fo na nnchio kwetre ikora fo ni irembwe lee liwa trukasia sii tukalya na irembwe lamotru, truka maa akaamba irembwe lasia? Yee, inndo nge fatilia ni ngararimo shekuyo alitruiya kafatilia kutro maisha yakeenda, trukakolya kumbe iishi shi utajiri besa fo kumbe king'ndo king'iita che kuininga ukarilaksi moyo wo wafo ukeenda undusha. Baasi tuka kaa shekuyo akaamba yee mmengeelewa dakikayi hata weenda kwa mndu we manya dakika yi maisha yannda atra ngambia sava sava bibi, kangvesha ukageuka umanye nafe wa- wawabuure kaindi ngilolye ngaefatilia se msheku kaveengiya ha mangararimo baasi kwevetre mjomba akwa siju waa Aneshe mfuru humu nakolya twakora iningaamba ngekuniingeni bia so ngekundi ngikuriieni irembwe trukava tweria irembwe matajari veesha vakoola bakuri, truka maaendeleo vakasha vaveeola trukakolya besa ye oola kashumbi ngakolya kabesa sechoola choki tukaria nndo maangararimo truu trukatengenesa sha keki twekikya kshu haatro mndu akundi akasha akatrumbua kipande kipande akaikyaa sahanini na matrunda ibarisheshe moshi wakati woungi ibarisheshe alafu trukoosha na maru ikaaa uundung'uusha iru su shum trukasanda, ila ibarisheshe na iru hay mwelyaa irembwe na na ibarisheshe haya mndu e shakua nndo akunda yan maisha yalikua matamu kuliko dakika yi yae mesha na dakikayi nge tamani ngaaulye ngalemwa ukae kulya kaa uiinde mwai dakika yii kulya mwai ukeenda mtremeni ukayaa finndo we ve huya na maako matruuhu, samani truveendre mboma truvefunga ksike trukajasa mmba puu! Soko, mfiri wauwa besa ukakootra kuvetre handu truve troshaa lau trukatrosha tuve muivia shekuyo, trukatosha dua ho tri! Tri! Maboora atratu trukeenda naho sokoni, hatrro ture besa twreola nguo sa motru nguo shilingi ishiri truve kolya besa trukaneshoona irinda shekuyo kanesaakuliya ksike. osho mlya kutra kisike chochi chava cheepesi nga mmbesa shekuyo tengaa ife uletrutuma kila mfiri truve trukadua soko se kora twre kulya iamba twre shiivau, shekuyo akaamba mmba i kwetre viisi trukammbesa he wauya Kaamba kolya utraneaamba kwetre mmbiau msaakwe, ngeeshwa mmbia ngileenda ngambia bibisho trengaa ni ini ngile kootra ho ngaveichya nguo nganeoola, kangvesa baasi ngaksamehe <laughs> haatri hayoo meisha namesha fibaya maisha ya irembwe shi ikaanga kitunguu kila mfiri fo, irembwe wakolya irembwe hata dakika hi wandu ve trekwa wakolya handu afungwa undungusha handru kwetree matajiri matwre yaani kola irembwe kolya mangararimo ikya matunda weka na iru lafo woosha we lihyaa undusha, mndu aundi iru na ibarisheshe alye mndu akundiii indo irembwe na ibarisheshe we trumbua kipande kutri ukaichya sanini kwafo na ibarisheshe uve- we ishi undusha yan we shusha mawaso nala uambe kala linu ngalala nshaa fo kwetre nndo sha choocho fo mmm.